sarentin ak ishin fedi dagarsisit, bare at ijemt fanum siijemti, si yayabeti, sikorkoti bare at teet fa aminenii akas faan si mamarte ege fa siit irbite bare at ijemtinen fanum siijemti bare at teet fa simadi chiifti, bare atin ijemt bare atin-o.